أنا أفضل العمل خمسة أيام في لسبوع لمدة ثلاث ساعات، لأن هالطريقة, تعطيني فرصة أكبر للراحة وتعطيني توازن في حياتي. وتخليني أقدر أركز أكثر على شغلي وعملي وأطور من مهنتي. يوم واحد طويل يكون مرهق ويصعب علي التكيف بعده في منظم حياتي.